Nang wu̱ fang <hesitation> bakki mbi ke̱e̱di̱ mbi de, mbi ke̱e̱di̱ a ndure mme̱cce̱ koma. To̱b na di̱re̱ di̱ nyaa koma di̱, nte̱e̱ na te̱e̱ di̱re̱ te̱mshi̱ e̱. Wo̱l cire me̱cce̱ koma ni̱bi̱ yaa mẹccẹ cum cum. Ma mu̱ mwi̱i̱ dekkel tu̱u̱ du̱ro̱ dine nte̱m de̱ mu̱ mu̱r na wo̱l du̱ro̱ dine. Te̱bu̱ngki̱n we̱ cum cum. We̱ na ko̱du̱ mu̱ yang yang, yaa mu̱ yaa fii te̱mke̱l kada. We̱ na ko̱du̱ mu̱ yang mu̱ yaa fii te̱mke̱lkel she̱l nye̱me̱. Mu̱ yang te̱m shol nyi̱mẹ, mu̱ te̱m te̱m bi̱ taami̱, mu̱ tẹm tẹm tu̱u̱ mu̱ nkuwo nkwang a kam koma ko̱. mu̱ bi̱yo̱ di̱shi̱n a lo̱o̱. Ti̱bshẹ ni̱bi̱ wani̱ yang a koma satto̱ bu̱ti̱ kwe̱e̱ke̱ kwe̱nje̱. Ti̱bshẹ ni̱bi̱ mandi̱ ki̱na she̱, di̱ nyaa koma she̱, di̱ nyaa kaa fi̱ye̱ri̱ngki̱n she̱. Ni̱bi̱ wani̱ yang koma mu̱ mawe̱ te̱bu̱ngki̱n fo̱no̱ na mu̱ nyaa koma di̱, nyala she̱ di̱shi̱ nke̱e̱bi̱ so̱, mu̱ maa kaa, kaa tṵṵ mu̱ nkuwom e, nungel mo̱ nkuwom e nkaa te̱mshi̱. Tu̱u̱ nungel mo̱ nkuwo de nkaa te̱m shi̱, maba bu̱ nangshi̱. Tṵṵ ni̱bi̱ lamshi̱ na mẹccẹ koma di̱ shi̱, na mu̱ a yang koma wẹ na tṵṵ yaati̱ke̱l mo̱ Tṵṵ yaati̱ke̱l mo̱, na mu̱ nyaa na ki̱na nai̱, nyi̱ ye̱ nyi̱ so̱ kaa mu̱ nyẹ bini shẹ ka ko̱mo̱ rab di̱. Bini ka ko̱o̱m biine di̱, yaa mu̱ yang rẹbshi̱ a fo̱o̱rẹ diin. Shi̱i̱r cum cum wu̱ mu̱ nyo̱o̱ mu̱ yang tẹmshi̱ e̱. <noise> yo̱o̱ de̱ le̱bdi̱r re̱ mo̱ a ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ mu̱ nkuwo mu̱ yang te̱mshi̱ e̱. Na mu̱ nkwandi̱ te̱bu̱ng tu̱ko̱ro̱ ci̱b di̱, fo̱no̱ nkuwo ke̱e̱shi̱ tṵṵ mu̱ nkuwo nungel mo̱ nkuwo̱ kwangshi̱n mu̱ tẹm te̱m bẹẹ yi̱kar ni̱n yi̱kar e̱, mu̱ tẹmo̱ mu̱ be̱e̱to̱ lo̱o̱ Ti̱bshẹ ni̱bi̱ na nyaa di̱, mandi̱ tu̱u̱ nyaati̱ shiinum de, kaa tu̱u̱ nunge she nkuwom a koma nte̱mshi̱ kaa tu̱u̱ <noise> nkuwo nkwang shiinum de, nte̱mshi̱. Yaa mecel koma mmaa bu̱ nangshi̱. <noise> Lo̱b nyi̱ yo̱o̱ nunge nyi̱ kuwo, nke̱e̱bi̱ so̱ kar fo̱o̱r koma mu̱ mangke̱ maa temki̱n na miyekin, bo̱l tṵṵ mu̱ mfaa dẹ mu̱ de yaa mu̱ miyewe, dooshi mu̱ de yaa mu̱ miyewe. So̱kti̱ne̱ mbwang mu̱ mangkẹ na ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r. Yaa mẹccẹl koma nlam bu̱ nang ko̱ro̱. Di̱ ka nkwang nyi̱ ta koma. Di̱ye̱n na mu̱ nyaa di̱, mu̱ te̱m wu̱, mu̱ miye, mu̱ te̱m wu̱ mu̱ miye mu̱ faa bwe̱l shi̱i̱r adurshin. So̱kti̱nẹ mu̱ tẹmo̱ te̱m bu̱m, bu̱mnyacca mu̱ bi̱yo̱ di̱shi̱n, mu̱ te̱mo̱ tẹmo̱ be̱e̱bɪ she̱l nye̱me̱ kar, wu maam nye̱me̱ disjin ē. mu bi̱yo̱ dishin, be̱e̱ mu̱ maam nye̱me̱ lo̱o̱. Na tu̱u̱ mangke̱ lo̱o̱ di̱, shol naki̱n mu̱ nte̱mo̱ te̱m be̱e̱ mu̱ maam naki̱n di̱shi̱n. Di̱ shi̱ me̱cce̱ koma. Wu̱bke̱l nyangkale̱l nye̱ di̱shi̱ a kam ne̱ ke̱e̱di̱ ko̱ fang bi ke̱e̱di̱ bi shi lamshi̱ shi̱ nyi̱m do̱, di̱ shi̱, na mu̱ di̱ nyaa koma di̱, kar tṵṵ mu̱ yang te̱mshi̱ e̱ bwang a kam ne̱ nyi̱mki̱n mu̱ nyi̱m mu̱ ntẹm wu̱, mu̱ nte̱m tu̱ko̱ nyi̱ karci̱b. Na mu̱ di̱ ka mbi̱yo̱ di̱, di̱shi̱ tu̱u̱ yang maake̱l mo̱ naki̱n a lo̱o̱ mo̱, bwang de̱ kaa tu̱u̱ nungel mo̱ mu̱ nkuwo de mu̱ maa kaa te̱mshi̱ adure mu̱ we̱ na ki̱na. Mmaa bu̱ nangshi̱. Tu̱u̱ mu̱ nyaa te̱mshi̱ adurshin e, na mu̱ di̱ nte̱m di̱, mu̱ mwata, mmwata mu̱ sawe̱ bu̱ti̱ na ki̱na. Dooshi mu̱ maa maa ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ yi̱kar ni̱n de̱. Di̱ shi̱ yaa mẹccẹl koma. We̱l be̱e̱bi̱l koma, di̱ nta di̱yẹn na dooshi, atti̱n shi̱ maashi̱ nkoma. Na di̱ ntẹm fu̱ ka nkwe̱e̱ti̱ bu̱ mmiyeshi di̱, dooshi yang yang keẹshi̱ koma, yang kwe̱e̱ti̱ miyeshi, nte̱m keẹshi̱ to̱k di̱ mmiyeshi dooshi. Di̱ye̱n na dooshi, di̱ye̱n na dooshi, mu̱ wu̱ mu̱ mangke̱ maa te̱mki̱n na miyekin e. Na mu̱ yang de shi̱ nkaa tu̱u̱ mu̱ di̱shi̱n e̱, yaa mu̱ miye di̱ mu̱ rẹb ki̱na she̱ di̱, mu̱ miye di̱ mu̱ rẹb ki̱na she̱ di̱, so̱kti̱nẹ ma mu̱ faa tu̱u̱ mu̱ yang a koma she̱. To̱ tu̱u̱ lam bu̱ti̱ e̱ di̱shi̱ mu̱ yang ya a me̱cce̱ na ci̱i̱ke̱l kar tu̱u̱ dooshi yang maake̱l mo̱ yi̱karki̱n e̱. To̱ di̱ yang yi̱karke̱l mo̱ swi̱i̱ swi̱i̱, fo̱no̱ na nyi̱ yang ye̱ so̱ di̱ye̱n mi̱ kuwo du̱ro̱ diine di̱ nde lutte, di̱ nyaa di̱ mi̱ to̱k, mi̱ dettin lutte, yaa mi̱ mmiyeshi. Dangẹ mi̱ mangke̱ na tṵṵ mi̱ yang te̱m shi̱ e̱, fo̱no̱ yaa mi̱ mmiye di̱ nkaa rẹb ki̱na, dooshi mi̱ re̱bti̱n ke̱e̱shi̱ di̱, mmaa bu̱. Nyi̱ wẹ kiyekel ke̱e̱di̱ adurshin adure kar kadi̱we̱di̱ kaa tu̱u̱ yang maashi̱ e̱, maa ku̱u̱raki̱n adurshin nyu̱ku̱ mi̱ maa de̱, nke̱e̱bi̱ so̱ nyi̱ kuwo tu̱u̱ du̱ro̱ diine mmaa dẹ, di̱shi̱ tu̱u̱ nyi̱ yang maashi̱ e̱, mmaa bu̱ nangshi̱. Nyi̱ nyi̱ ku̱u̱ra a kam lo̱o̱ yo̱ng, nwẹ na she̱l maaki̱n nai̱, nte̱e̱ di̱ye̱n yaa mi̱ yang maashi̱ a kam koma ko̱? Mi̱ yang te̱m kada ko̱? Na mi̱ nyaa mi̱ nte̱m kada na ki̱na mmwata di̱, nsaabu̱ti̱ di̱shi̱n a lo̱o̱ be̱e̱ yang yi̱karke̱l me̱ to̱k a kabashi̱n. Fo̱no̱ na mi̱ nre̱b o̱ karci̱b di̱, dooshi ma mmaa yu̱m yi̱karki̱n. Adure nangshi̱ nang wu̱ de bu̱ti̱ kar e̱ di̱shi̱ wu̱ nyi̱ yaa me̱cce̱ <noise> adurshin e. Adurshin wu̱ nyi̱ yaa me̱cce̱ adurshin e, na nyi̱ nde nangshi̱ di̱, maa nyi̱nu̱m <noise> maa yi̱karki̱n. Yaa me̱cce̱l koma nang wu̱ nyi̱ nkiye de kab ẹ cum cum. Fang bi ke̱e̱di̱ mbi nyi̱ne̱ de̱, yaa me̱cce̱l koma cum cum. Fo̱no̱ ti̱bshẹ ni̱bi̱, bwangshi̱ nkaa fi̱ye̱di̱ we̱ na tu̱u̱ maaki̱n nyi bu e. Mu̱ nyaa bu̱ na ki̱na, yaa mu̱ yang munjulung du̱ro̱ diine mu̱ de ki̱na mu̱ daku̱mmi̱n koma. Tu̱ko̱ro̱ ntu̱u̱ bwi̱i̱r, wu̱ Yamba nlam bu̱ su̱u̱ tu̱ko̱ro̱. Na mu̱ nwẹ na ki̱na di̱ mmaa te̱mki̱n, di̱ mmiye mfaa bwe̱l tu̱u̱ mu̱ faa shi̱, yang bwangki̱n na barka a kwe̱e̱ke̱l mo̱. Fo̱no̱ du̱ku̱m nẹ wu̱ko̱ mu̱ nyaa mu̱ mandi̱ ki̱na na du̱ro̱ ko̱ mmiye di̱, mu̱ munjulung di̱ mu̱ yi̱, yi̱ a sang wu̱ko̱ wu̱, nkwang bu̱. <hesitation> Nke̱e̱bi̱ kaa koma, yaa me̱cce̱l nye̱ karci̱b, na mangke̱ na cire a munso di̱, kar tṵṵ nyi̱ yang maashi̱ ka nkomo she̱ di̱ maa ma mfaa daku̱m kaba. To̱, daku̱m kabal nye̱ di̱ shi̱ yaa me̱cce̱ kwangshi̱n, nyi̱ daku̱m kaba a koma, nyi̱ mang shi̱i̱r karci̱b, di̱ yang kwangki̱n, nyi̱ yaa mẹccẹ o̱ dor adure yaa me̱ccẹl nye̱. <noise> Adure kiyekel ke̱e̱di̱ fang <hesitation> bi ke̱e̱di̱ bikkel ke̱e̱di̱ adure yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱, nte̱e̱ wu̱ ti̱ng. Di̱ye̱n ka na mi̱ mi̱ mbwang fang ti̱i̱ kaba di̱, nkwang mi̱ mmaa de̱. Tṵṵ mbwang na di̱ mi̱ mi̱ fang ti̱i̱ kaba di̱, we̱l shi̱i̱r diin mi̱ yang kelshi e. Yamba di̱kti̱ yi̱m barka a kam nẹ tu̱u̱ mi̱ yang yaa me̱cce̱ adurshin e. Adure kar tṵṵ mi̱ yang maashi̱ e̱, mi̱ nyo̱o̱ tadi̱l Yamba a kabal me̱. Na mi̱ nyo̱o̱ tadi̱l Yamba di̱ kar tṵṵ mi̱ yang maashi̱ e̱ mi̱ yang maa tṵṵ kwangẹ, wu̱ ni̱bi̱ nai̱ yang nangbu̱u̱r she̱. Ni̱bi̱ nai̱ to̱k yang nyu̱wo̱ li̱mal yaa mẹcce̱l kar naki̱n mi̱ yang maashi̱ e̱ ka a mfe̱ di̱. Nyi̱ kuwo de be̱e̱bi̱ naki̱n ko̱ kar a bu̱rka- lo̱o̱ wu̱, na nyi̱ wẹ na cire a munso di̱, ni̱bi̱ nyi̱m, mandi̱ naki̱n wu̱ mu̱ yang maashi̱ di̱ ni̱bi su̱ku̱ng de̱, mandi̱ tu̱u̱ mu̱ maashi̱ ka nke̱e̱shi̱ ti̱i̱ kabal ke̱e̱shi̱ kuu- lo̱o̱. Ko̱ ka nke̱e̱shi̱ ti̱i̱ kabal ke̱e̱shi̱ yaa me̱cce̱l kamki̱n wu̱ diine di̱, ke̱e̱shi̱ du̱ro̱ diine ka mu̱ mmaa maa kar a bwatti̱re̱ di̱, nyu̱wo̱ shi̱ a fi̱m nẹ shẹ nlam bu̱. Fo̱no̱ nyi̱ nyi̱ shi̱ra, ka ni̱bi̱ yang tuwokel mo̱ ka ni̱bi̱ yang yẹrkẹl mo̱ tu̱u̱ bwi̱i̱r di̱, tu̱u̱ mu̱ mmaa de̱ mu̱ nyi̱m ntu̱u̱ kwangẹ wo̱lmo̱. Nyi̱ ti̱i̱ adure cire, namg wu̱ Kau̱sa nye̱ so̱kane̱ cire di̱ mbwang kada le̱ tu̱ku̱. Na nkada le̱ tu̱ku̱ di̱, na nyi̱ ye̱ so̱ mandi̱ du̱rø mma kadal tu̱ku̱ ko̱ro̱ di̱, te̱ti̱me̱ ma mmaa kwangshi̱n. Nyi̱ shi̱ra nyi̱ ma kadal tu̱ku̱ wo̱ro̱o kar na kurungkin wu̱ yang maake̱l nye̱. Na nyi̱ di̱ nkwandi̱ kar tṵṵ yi̱ yang maashi̱ e̱ di, nang wu̱ nyi̱ nyu̱wo̱ din ne ti̱b ni̱bi̱ cere, so̱ du̱ro̱ ko̱ mmaa tṵṵ fanshe̱ di̱, wẹl cire ka a diyel nyi̱ mangkẹ di̱, mu̱ yang nyu̱wo̱shi̱ ni̱bi̱ ke ke̱e̱di̱ so̱ du̱ro̱ ko̱ mmaa tṵṵ fanshe̱. <hesitation> nang yim ne̱ bu̱rka- lo̱o̱ to̱k kar fang maa ke̱e̱di̱ nle̱tti̱ bikkel nye̱ so̱ nkiye ke yaa me̱cce̱l me̱ tøb nang yim ne̱ nye̱, mfe̱ na fe̱ wu̱ mi̱ mfi̱ye̱ de̱. <hesitation> fiyel nye̱ di̱ mmaa nai̱ nai̱ adure ti̱b bwe̱ndu̱ mi̱ mfi̱ye̱ de̱. ndure kiyekele ke̱n ne̱ sobote. Nang nke̱e̱bi̱ sobote di̱, ti̱ng mi̱ kuwoshi bwe̱ndu̱ mi̱ nyaa de̱ shi̱rane̱ ma mi̱ di̱ a su̱u̱ bwe̱lki̱. Fo̱no̱ na yi̱karki̱n ne̱ Yamba. Mi̱ nkuwo du̱ro̱ mmaa yi̱m yi̱karki̱n ẹ, adure me̱ kuwokel yaa me̱cce̱ she̱, fo̱no̱ fanshi̱ nye̱ so̱kane̱ mi̱ yang yang, mi̱ maa maa su̱u̱ tu̱u̱ro̱. Fo̱no̱ adure nangshi̱, di̱ mbe̱e̱to̱ shi̱i̱r nai̱ wu̱ mi̱ nyi̱m na ti̱ng yaa mi̱ yang wati̱ngshi̱ e̱, mi̱ mmaa faa nyi̱mki̱n adurshin e. Di̱shi̱ bwe̱ndu̱ ki̱ni̱ng Mi̱ mfaa nyi̱mki̱n adure kar fi̱ye̱di̱ wu̱ mi̱ mmaa de̱, na tṵṵ mi̱ nkuwowe fiye, na me̱cce̱l fiye she̱ karci̱b, mi̱ di̱ mfaa nyi̱mki̱n adurshin na mi̱ yim a nlo̱o̱ di̱ na mi̱ nyi̱m bu̱. Di̱shɪ bwe̱ndu̱ mi̱ nangbu̱u̱r nai̱ <noise> na yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ ko̱ di̱yẹn, nyi̱ shi̱ra nyi̱ cer yaa nyi̱ yaa ka naki̱n nẹ balla, wẹl su̱ng Yamba ka nnaki̱n ne̱ we̱l te̱ti̱mẹ di̱, nyi̱ shi̱ra nyi̱ yaa me̱cce̱ di̱ bwang a bwatti̱rẹ. Kaa kuwokel fiye ko̱ mu̱ yang kuwoshi o di̱ mbu̱l mu̱ maa ku̱u̱ra ke̱e̱di̱, di̱ mbu̱l nu̱ngku̱r ni̱n ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ mu̱ nyi̱m bu̱ ẹ. A fi̱ye̱di̱ wu̱ mu̱ yang maashi̱ e̱, fi̱ye̱di̱ yaa me̱cce̱ wu̱ mu̱ yang maashi̱ e̱, bwang a yaa me̱cce̱ wʉ kwange̱ <noise> nke̱e̱bi̱ fi̱ye̱di̱l te̱ti̱me̱. Yaa me̱cce̱l nye̱ bwang we̱l fi̱i̱rke̱l shi̱i̱r, na tṵṵ bwi̱i̱r na tṵṵ kwangẹ. Tṵṵ nƴi̱ nkuwowe kwangshi̱n e̱, be̱e̱ yang maake̱l nye̱ yi̱karki̱n. Tṵṵ mbwang bwi̱i̱r e̱, lo̱b so̱ nyi̱ fati̱ fere. Atti̱n mangkẹ na yi̱karki̱n a sang ne̱ nye̱. Na nyi̱ nyu̱wo̱ ka nkan ke̱e̱di̱ ko̱, ka nke̱e̱shi̱ shi̱i̱r maaki̱n di̱, na nyi̱ nyu̱wo̱ a ke̱e̱shi̱ fiye di̱, na nyi̱ nkiye a bwẹndu̱ yi̱ nyi̱m bu̱ e̱ di̱, dɪ mbwang nyi̱nu̱m na yi̱karki̱n karci̱b.